Mu iwin ekein ewei na ominnuwei nu ekoto ominnuwei, oyan aswei nu mu sweiya okonu owol mu yaw yor, eweivro eyan aswei ibu <hesitation> okonu aswei nene kreyo okonu eni ebinem mu baw daneni, usunomo neni nu kro onomanene, eweikre eyan aswei ivo, eyan imominewei evu, me swei aswei dier, eyan evo nu me swei aswei dier, eyan evo nu me swei aswei nu isom, nu etebesen iwin evu me yan nu owevro wei yro du aswei nu me mi deri blemaseny mu ubow ominowei nu ekoto mu omomosi yor, omopi omor odegineh, oyein. Owei nu oyin owei nu oyaw nu egi mu kie ne iwin num okro yawnu egi mokie owei nu <hesitation> oyi omon or okpekinu oyi egi na yor oyi nu imor, vonu ewei va benem kpeta yaw mu ewei, freiny mu adonion, iyor aswei nu mi derene binem mu ekein ewei me, inum nu mi binen yaw egi yaw kie ewei nu ikpen okonu mu kie egi, oyan omomogbero oyan odeginan, iyan inum mu me ne, mi wa loma, iyan inum mu me ne mu wa yawu egi mu kiene iwiwu ma mu owei na ikpe okonu mikweke ekwe <hesitation> iyan irara nu ogbany ke mu mene wo nu oyinu utowo nu omenewo diesen ka nomane. Mama mu yawo iwekwe dier or ekwe dier mu kwe oyi dui rere, yokuro onu oho yor, ekre vivi mu koto oyi, mu dar kro kperi oyi ma mu aswei na nu oswei nu me yor mi blemase, aswei na nu oswei nu me yor idiomusume. do inum nu ikpe baw menen nu me miginese owei nu ekoto ni iyinu uto wo nu owene yaw nu egi nu ojama okuwo du omomogber ka mu kperi odegineye ma mu elomtu odeginey ka mu kperi omogber nu ono- ma mu elomtu, oyor ubow nu ikpen okonu atumeva or atume say or ufainy mu eva ye a, ovu oyaw osireke okier owei, iyor asuwei nu me derene bine mu baw owei nu oyaw mu iwine oyan or owei nu iyinu me ekpeke hine, nu me kimine ma hine mu osireke mi ke ewei nu ekpeki won or omomogber uvai inum mahinem ka mu yor egi mu kien ne iwin wor nu nu owei mu yaw egi mokowor, owei nu ekoto mu owei mu yaw egi, kam owei nu ekoto owei <hesitation> mu buwu iwinwu mu siye mu iwine ewei yor do mu yen inu inuwo, oswei mu ta nu ofieny mu ta, ovai inum mahinem mu tai, esimu ta, inum nu mu mene mu ekein ewei na ge- ge, oyan oko nu mu yaw egi mu kiene iwiwu nu oweivi vi mu yaw egi mu kowo. aswei nu mi gasi bine, oyor owei nu owolem uswei du mo kpei tei edegineny mu kpetei ewei, aswei nu mi kro bine owei nu oyan ekwe mu kiene iwinu. Oyaw egi okien ne iwinu, omogber nu omoka, odata dein ke omogbero nu omo, ovon wor mu bene. Odegineye ka, udata deiny mu iwin odegine ovon wo mu bene baw mu ta- ta oyaw egi okiene iwiwor, iyor inum nu mi derene bine mu ekein ewei me du mi na oho nu oyaw nu egi okiene iwiwor gege oyor ubow nu owei nu oyaw mu iwin wor ka mu kuwo egi. Mi iwin imivram ka omoviram nu oyaw nu afieny diya oya kpasi mu otum nu, momese ona, unatu ka ubala mu mese, ode, momoviram nu ojama, mi derine bine ode omoviram nu oja ma nu nu omoviram okpayi ma se nu iwin nar, nu oyin omosi ovu owene jan nu omosi ovuu, mi wine uto odien mu nam mu, mu iwine ivi mu nam mu, abo nu nu omosi ovu nu ojani du inim nu ode omoviram yor obine, omomosi ikpen oko mo yaw kie yir, oyor ode omoviram mi binem du oho nu omoviram oyaw egi okiene iwinu, mu mese ona, mu mese ona, evo imaviram yor ederi dero inum, du binen inum mu ubow omomosi ka owene kowo, aswei yor, me, mi bine okonu omoviram mova kpe ki me, mu baw nu me abo- bow, imiviram nu erere me ta ba na, me ta ba na me kwe ekwo, omomogber ka baw me kwe kwe, odegineye ka baw me kwe- kwe. Inum me mene goge me kwe kwe, eyaw egi ekeiny iwin ba, baw nu me tata uto uvai inum mahinam ka ekwe ekwe ekwe, eyaw egi ekiene mu iwin baw okonu oya egi okiene iwiwoyor, oyor ubow nu owei vivi ka oyaw egi okowo. Oyin omomosi ka mu kwe vivi ekwe uboyor, mu da udi mo rere hine ovou edegina mu bene, ode owene oja ma mibine me yaw awua nu yor kpei ke se mu utai wonu. Dli oho nu ovoviram mu fowa, oderi mu dero inu, oderi mu kpane iwinu <hesitation> amin kpomuvai omene mo fowesi <hesitation> ohonu omo ode omoviram yor omoviram nu ikpen okomu gidiya, oho nu omoviram mu kpane iwin nu du oyor nu imomosi yor ka evon wu va benem <hesitation> omoviram nu okpane iwin nu gege enam ka oyi mu kpasinem ekuno omu kwe ko yi inum nu odiomosen oyaw, owuto ka mu kwe ku wor inunu ubinen obinen uswiyi mu dara ke ewei eron wor vome kwe but okonu oyan egi okwenen iwim du, usuwe mu dara ka me dokom heni oyor omoviram yor osom oo ma nu osom ma yor, oyo ubow nu iwin numka isom, aswei nu ka oyor ubow nu isom. Omoviram oyaw igiriri okien iwin nu oho mu dara ka omoviram yor ka owei, utainy owuno ka amin kpei muwola <hesitation> owei vro obine ba swunem, ba ekuto nu iniwoka hom oyor ka owei kom ode omoviram nu ojama <hesitation> but oho nu omoviram oyaw nu aswei nu osise mu iwin ovu, mu iwin inum derakamka imivram, omoviram mu dero inum, mu dero inumu wor mu diya yor. Du, idiom mo diya ovulom <hesitation> inum nu mu me ne ge- ge ikro mi dar oduwam nu me <hesitation> omoviram nu oyan egi mu kie iwinu, oyo nu owei vro oyan egi mu kie oyi, nu okro deri mu der imum, du okonu mu di idiom yaw ka ivom wor kre mu dioma. Mu iwin oyayor omoviram obinewo nu inum, ikpen okonu mu yaw inum mokie oyi. Oyi omoviram mu daw odi mo rere hine, oyi omoviram nu omese hine morere hine <hesitation> oyi omoviram nu oyan ekpe te mu kie omomosi duo, inum obine, obine kie oyi, oho vi okro yi omoviram nu mu nahine enu ohovi yan nu oyi edar nu iyor, imomosi ka abom mu iwin imomosi. Omomosi nu ekotu mu omomosi ikpen okomu yaw egi mu kie ne iwiwu. Ma nu oyan egi mu kiene iwiwu, oyor ubonu egi okrimo jeke ovram wor. Baw mu dara dara ubon nu iwevivi ekro yan egi me kowu, omosi, odare mamu, oyi nu oyi odamutum ofainy ofainyo oyi oviram, imonu enatu me jano wor.

<hesitation> idiom iyor ikpe nu konu mi ga imosi yor ekikre me ya ekei me didiom, mi mode avai nu ekevete enu. Mi mote avai nu uboyoyo, oho nu iviram ekro diam yite du ekro ga, gla sen nu baw kre evive se te. Ivram evo ekro yinu du afain nu igagla te ekro bri nu afain yor me si se mu iwin ovu nu ekro me kwe enu, inum nu itul enu kwem <hesitation> inum nu itul afainyi, nu utanny nu imosi nu iviram me kwe enu omo. Oyin ekein ka nu odam tumo yor, oyi odain tum nu mor diany eboyi, ma ekein oga, gla vreaite, odam tum yor oyin odam tum nu oyan otum, inum me kwe, kwe, ona ka mu yaw wa; odumuna ka mu kperi oyi, enam ka mu kperi oyi eboyi, ma ovai ekein yor oyor ekein nu otaiyite. Miyau nu ekein neni usokun miva me ne okonu owei vro mo va mahine edam utom na abom ekein na nu usokun yor, eyin ewei nu, owei na oyin ka mu kperi oyi inum, ona ubono owei na oja nu, ona ubono owei na oja kom, oyor te okotu te enu isava hine, enu isama bibi ava yor te owei yor. Edede ekro dian ke na atu me de se ewei nu eyi ene ekein. Edede akro yaw nu iwin kio me si se mu baw mu ekein yor inum nu iyor igo mi mene ne oyin ma mu, odam tum yor, oyi odam tum nu owene me kro bri ekein, man nu owene kro bri ekein yor, oyor ubow nu ovai nor ka owene si se mo ewei ovu, iyor ida me ne kre se, gesi ekein usokun ka oga glan. Nu kro ikwe ubavi nu oviti, aswei nu ikpe ma mu iswei ne <hesitation> owei omo umu ekein vivi nu oyin nu oyan imi gber inum du, owei nu ovon ekein na oya dan nutum ovon abeva ovon mokie abo mu, odede nu ekoto ma mu odede esiro me du woyi, owei yor ma okro von de ekein yor ma odo va du eki imum nu onu- oyan ekein mu duko nu odede mu sene imor, inum nu owei yor moduko yor kpei, iyor inum nu oyi mo yaw wa. Awei, odisanu, asuo, oho nu ekotum oho nu owei yor obede nen gegi <hesitation> ona ubo nu owei yor mu yaw wa inum nu iyor igomine nene nu yi ma mu odamtum yor oyi odam tum nu otum oyi odam tum nu owene mo kro bri ovai. Mi deri inum nu iyo igomimenene, momo to bo oyi odamu tum nu oderi mu kobri ovai du, iyor yo iwine me ne ne, gla, gla, gla, gla, oyo ubo nu igan ekein ne ni usokun, okro yi nu ekein nu.